أكثر شخصية تأثرت بها وأترث في هي الشخصية ديال الوالد لأنه من الصغر وحنا عندنا واحد العلاقة - علاقة مباشرة علاقة لي كيشوبها الاحترام وتبادل الأفكار والحوار المستمر